बिल्लियों जू तरीका च अपड मालिक थै प्यार कनो कू कुछ कुछ हद तक कुता जन हूंदू उ भी अपड मालिक ऐथर बठदी। अपड मालिक गोदी मा से जांदा छन। अपडी पुछडी थै उठे अपड मालिक मां जांदन। अपड मालिक थै प्यार से चटद।